Eo amin'gne in'efatra isan'andro eo iaho ne mijery tambazotry sôsialy agnatin'ny andro raiky <noise> da eo eo amin'ny andin'gny raika isaky magnety zashy lagniko amignazy.